Onré iho este atuu atuu iho atuu ndutenru ján, konró kenro teñamiján vakenro iho ñamiján njonru uun kenruu uu chiteján, kero iho yuku jan yuku njunru ndakutunru va'a njuera chí ko'o vanjuina kenro chí kaxhian kaxhian hi kenró nakachi ña yuu onoro yuu konro yuku, yuku tundujan, yuku sopilote ján nduu konro kenonan kenró unka ñani kenró ndakuu kachinro chidakuturu, ikonró nimodo ndanii ndaninteró.